Le tizoire cule pi grose pi bele a sun faite dë metal, cule për i bocia al an ancu al an ancura ën toch dë plastica për pa fese mal e al an dui toch dë metai pi lineari ch'a sun mulà, parei a taiu e che së sfregu ënsema e ti tene da l'auta part a ie ün anèl e parei a të sghìa pa